कै जादूगर मेथे अपड जादू से कुता बणे द्या ।तू मि सबसे पैली इन कलू की जू लोग छन उथैं नी बण्आई त मि उथैं बतौलू। कै ना कै तरीके से कुता आवाज मा भौंकी जन के और लोग समझ जाई की मी क्या बुन चौंणू छौः। जनकै और लोग जादूगर चपेट मां ना ऐन। और लोग मेथे फिर आदमी रूप लाण कू जादूगर कू बोला